Igga mi heɓa cembe majjutuki, to mi majjiti mi naatay koo jemma, koo nyalawma, koo ndiyam e toɓa, koo naange e waɗa, mi yahay mi warda.